أما كتقولي لون الشيني هذا ما يجي في بالي إلا الشينا، الشينا البرتقاله حنا نعيطولها شينا، هاذيك تجي في بالي <hesitation> أه زيد واش يجي في بالي سربيتا لندوش بيها ثاني لونها شني ثاني تجي في بالي، و ثاني عندي وحد الطفيل هاكا يقولي قالي زعما برتقالي هاذي هي ثاني لون الشيني.